Қурбоққаҳо забони дарозу часпак доранд, ки онро барои гирифтани ғизо истифода мебаранд. Вақте ки ҳашаротро мебинанд, бо суръати баланд забонашонро мепартоянд ва шикорашонро медоранд. Забони онҳо чандир аст ва дар як лаҳза ба ҳадаф мерасад. Пас аз он, забон зуд ба даҳон бармегардад. Ин усули ғизогирӣ ба қурбоққа имкон медиҳад, ки зуд ва бе ҳаракати зиёд шикор кунад. Забони дароз барои зинда мондан ва шикори муваффақ бисёр муҳим аст.